أختار عمر الثلاثين لإن بيكون عندي الخبره الكافيه في الحياه و في نفس الوقت أكون في قمه النشاط و الطاقه أقدر أستمتع بالحياه و أحقق أهدافي و فيها توازن بين الحماس و النظچ يعني بيكون العمر المثالي اعيش فيه.